Karazan-dronono ndraiky misy le rononona ôlombelogno le hoagnin-jaza menamena regny de misy rononona biby ny an'ny biby mampinono degny de ôhatra zao rononon'aomby regny mbôla azona <hesitation> azon'olombelona ampiasaina atao fanampin-dronono de misy koa ronono vita avy amin'ny zavamaniry ôhatra ronono soja de misy koa ronono artificiel i de ôhatra farilac regny ôhatra.